الله خلي التمرين يكون تدريجي يعني تجدر تبدأ بتمارين بسيطة يعني push up كمان الاسكوات اللي هو القرفصاء، تمرين البطن بعدين تجدر تضيف الدامبلز أو البار يعني أهم شي يعني لا تفرط في في التمرين في البداية يعني ممكن تتصاب كمان ركز إن يكون في راحة وإن تكون في تغذية جيدة